Kagiatan kreatip atanapi proyek anu kantos ku abdi lakonan nyaeta kagiatan proyek ngeunaan web pariwisata budaya sareng ekonomi kreatip.

Harepan anu dipikahoyong kanggo murangkalih abdi nyaeta abdi hoyong yen murangkalih abdi tiasa langkung bagja sareng tiasa langkung uninga kana peupeujeuh kahirupan.

Ubar tradisional anu aya keneh di budaya abdi nyaeta ubar tradisional daun katuk kusabab daun katuk tiasa ngubaran panyakit eungap.

Di budaya abdi, anu ngurus jelema nu tos ngantunkeun nyaeta kulawargi-kulawargi anu sabudeureunana.

Nalika abdi keur leutik, abdi teh hoyong pisan janten arsitek upami abdi tos dewasa.

Abdi hoyong pisan diajar maen piano janten hobi abdi anu anyar, kusabab abdi teh resep pisan ngadangu melodi musik anu dihasilkeun ku piano

Serangga pangbadagna anu aya di tempat abdi nyaeta kumbang badak.

Seni anu dipikaresep ku abdi nyaeta ngeunaan seni rupa sareng seni lukis.

Numutkeun abdi, rarasaan ngeunaan ngojay teh nyaeta ngeunaheun pisan kusabab urang tiasa olahraga sareng ngagerakkeun awak dina cai.

Warna langi dinten ayeuna nyaeta nunjukeun warna biru

Sato anu mindeng aya di komunitas abdi teh nyaeta di antarana aya ucing, kelenci, sareng hamster.

Numutkeun abdi, rarasan ngeunaan leumpang jauh teh lumayan cape kusabab urang kudu leuleumpangan dina jarak anu jauh pisan.

Hiji waktu abdi mimiti boga hape teh nalika abdi nuju yuswa sapuluh taun.

Hiji waktu nalika

Henteu. Di kulawargi abdi mah teu gaduh anggaran anu ketat. Sadayana dibebaskeun ka anggota kulawargina masing-masing.

Tutuwuhan sareng kekembangan anu ku abdi tingali dina mingon ieu nyaeta aya kembang mawar, kembang malati, sareng kembang sapatu.

Kaayan sakola di daerah abdi mah seuseurna bersih sinareng murangkalihna oge rajin.

Guru sareng mentor anu parantos ngawangun kahirupan abdi teh nyaeta nalika abdi nuju yuswa lima belas taun, kusabab guru ieu teh tiasa masihan peupeujeuh ngeunaan kahirupan abdi di masa depan.

Biasana masarkat di daerah abdi mah mayar barang-barang teh sacara kontan jarang pisan anu ngagunakeun hape.

Numutkeun abdi mah, olahraga anu bakal pikaresepeun pikeun dilalajoan nyaeta olahraga basket.

Cara na ku nyimpen artos di rekening tabungan atanapi tiasa didepositokeun.

Abdi ngagaduhan geulang ronce warna-warni anu dijieunna tina tutuwuhan garing

Abdi bakal naroskeun ngeunaan panyakitna ka dokter kusabab anjeunna tiasa langkung paham.

Masarakat tiasa ngabantos jalmi anu seueur kakirang ku cara masihan artos atanapi bahan katuangan pokok.

Numutkeun abdi, teknologi teh tiasa langkung sae pikeun pendidikan upami teknologina digunakeun kanggo penelitian.

Abdi mah resepna di luar ruangan kusabab abdi tiasa ningal kaendahan alam sareng ngaraoskeun angin.

Upami kulawarga abdi mah teu acan kantos nyaritakeun perkawis sajarahna teh kumaha.

Di taun ayeuna, pamarentah teh nuju ngembangkeun program kasejahteraan anu kuat pikeun makanan bergizi gratis.

Harepan abdi dina ngagunakeun teknologi teh nyaeta tiasa ngabantos dina ngagampangkeun sagala rupi pagawean.

Program radio lokal anu dipikaresep ku abdi mah nyaeta program radio anu ngabahas pikeun lagu-lagu kabudayaan.

Upami abdi mah henteu terang perkawis ngaran bentang-bentang jeung rasi bentang, kusabab abdi mah kirang resep ngabahas topik perkawis eta.

Numutkeun abdi mah, teu aya bagean tugas anu hararese, upami ngerjakeun tugasna kalayan soson-soson

Anu ngurus awewe hamil di komunitas abdi mah biasana ku suster atanapi bidan.

Saur abdi mah kapinteran buatan teh tiasa ngagampangkeun pagawean jalma. Mung, urang oge kedah tiasa ngafilter sagala informasi anu dihasilkeun.

Hiji hal anu hoyong dilakukeun ku abdi pikeun tetep sehat nyaeta olahraga.

Tempat plesir atanapi lalampahan ideal numutkeun abdi mah, abdi resep pisan plesir ka gunung.

Abdi nganggap babaturan abdi teh janten sobat kusabab anjeunna bageur pisan.

Aya, nyaeta kulawarga abdimah osok nganggap sakral ka tempat makam karuhun

Bagean anu paling stress tina pagawean abdi nyaeta diajar

Cara na nyaeta nuliskeun sagala rupi pangaluaran dina saminggon sakali.

Salila lima taun, aya parobihan pamayaran di nagara abdi, anu awalna ku tunai ayeuna tiasa nganggo bank digital

Biasana, perangkat ngagaduhan koneksi anu awon upami abdi aya di tempat sapertos leuweung atanapi tanah lapang.

Abdi bakal mere peupeujeuh kalayan nenangkeun sinareng ngahibur babaturan abdi nalika sono ka kulawargana.

Abdi biasana diajar ti sepuh atanapi di sakola sareng di lingkungan sakitar abdi.

Kaulinan sareng kagiatan anu sok dilakukeun murangkalih di komunitas abdi mah nyaeta kaulinan oray-orayan.

Jenis pepelakan anu ku abdi pelak atanapi panen nyaeta abdi mah osok melak kembang malati, kembang anggrek sareng kembang tanjung.

Saur abdi mah kapinteran buatan teh tiasa ngabantos dina neangan inpormasi, mung urang kedah tiasa ngafilter inpormasi naon wae anu dihasilkeun.

Abdi mah henteu gaduh carita nganjang ka situ atanapi walungan, kukituna waktos abdi ka laut kaayanana nuju mendung sareng pasang ombak.

Tanggung jawab pikeun pejabat anu kapilih di nagara abdi teh nyaeta kedah ngabdi ka masarakat sacara akuntabel sareng transparan

Jenis dokumen anu diperlukeun pikeun pindah ti nagara abdi diantarana aya paspor, serat identitas diri, sareng visa.

Artis anu dupikaresep ku abdi nyaeta Rafi Ahmad, upami aktor abdi resep pisan ka Jefri Nichole.